Sinceramenti iu nsina a stiornu nun aiu avutu mai prublemi di vista. Ma siccomu sugnu unu chi pi travagghiu sta assai uri davanzi a lu compiùteri, mi mettu un occhiali chi l'accattai propriu pi travagghiari davanzi a lu compiùteri. Speru chi chistu basta pi nun aviri prublemi 'n futuru.